Ny milina fanasana lamba a, dia vata mahitsy zoro anakiray. Misy varavarana ary misy malalaka ao anatiny. De ny fomba ataonao mampiasa an'azy: sokafanao ny varavarana, ampidiranao ao ny lamba maloto ho sasainao. Tsy mila lemana tsy mila asiana rano. Fa amin'io milina io ihany misy toerana fasiana vovo-tsavony, de arotsakao ao ny vovo-tsavony. Mandeha amin'ny herinaratra io fitaovana io ary rehefa alefanao izy dia izy ihany no manasa ny lamba sy manakobana azy.